Trondro fantatro a, dia ny trodro gasy a, ny gogo a, ny tilapia, merlan, espadon, <hesitation> sole, thon, <hesitation> inona koa ny ankoatr'izay? Ilay pirina kely ireny.